نقوله أول حاجة يسـ يحاول يـ يقلّد الكاتب المفضّل نتاعه. يشوف هاذاك الكاتب كيفاش يكتب و يحاول يقلده. بعدما يـ يتعلّم و يولي يشوف الكتّاب كيفاش يعبّرو على الآراء و يعبّرو على المشاعر، وش من كلمات لي يستخدموهم، يـ يحاول يلقا الأسلوب الخاص نتاعه <hesitation> بالكتابة، او ويقرا <hesitation> الـ القواميس بزاف باش يـ <hesitation> يكون عنده رصيد لغوي كبير.